Kà raha ôhatra resaka fomba fampande-mampandevy rano zao zaigny. <noise> Amy tagny amin'ny ,ôhatra an-tegn amy an- tendron-tanety regny-an-tanety be regny, tsy maitsy amy tanety fô malakilaky mafa-mandevindevy azy mampafana azy ,satrià an-tanety zaigny ih, malaky be tolovy masôva sady mbô magnampignampy afananan’izia kôa. Fô izy kô ambanimbany, ambanimbany matetiky ela, hela vô mafana, satrià mangatsingatsiàka kô akagny. De ndeha misy ilotrilotro ô ,de ela izy zay vô mandevy.